נְפַדֶּל תְּכּוּן עַנְדִי אֶלְקֻדְרָה עַלָא אֶתְּחַכּוּם פִּלְמָא אַכְּתַר מִן אֶנְנַאר، חִית לָא כָּאנֶת עַנְדִי אֶלְקֻדְרָה דִיָאל אֶתְּחַכּוּם פִּלְמָא נְקְדֶר נְטְפִּי בִּיהָא אֶנְנַאר، וְהָאד אֶשִּׁי לִי כָּאיְבַּאן לִיָּא, וּמִתְ'לָאן אִלָּא כָּאן חַרִיק פִּלְעַ'אבַּאת נְקְדֶר נְטְפִּיהוּם, אַמָּא אֶנְנַאר אִלָּא כֻּנְת כָּאתְּתְחַכְּם פִּיהָא כַּתְּאָדִי פַקַט לִלְחְ'רַאבּ, תְּבְּקָא תְּשַׁעֵּל אֶלְעָאפִיָּה פִּי אַיְּ חַד.